Toetra tsy manam-paharoa agnanana horita zao e, horita zao e anisan'ny biby <hesitation> intelligent be, satria zao izy magnana cerveau maro be, <hesitation> de <hesitation> mitovy amina isan'ny vatagna zegny- vatagna ananany zay le cerveaun'azy de horita koa en afaka miôvaôva endrika e de afaka miôvaôva loko, de <hesitation> horita i zao magnomea kolera mahintikintigny i amy ragno.